Uyaná lo ti lni uyowná be lë komid, udzaꞌl ldoꞌná komid <hesitation> biaꞌl <noise> biaꞌl ngon udzaꞌl ldoꞌnu y xlaꞌndná isedná ic̲h̲ixkwaꞌnu gan xkuꞌn c̲h̲ixkwaꞌwu bukwaꞌn xiu lowu, <hesitation> o lo udzaꞌl ldoꞌ minndoꞌwu pues ñaná xlaꞌndná isedná ic̲h̲ixkwaꞌnu naku biaꞌl ngon y nixu, <hesitation> xlaꞌndná ix̱ixkwaꞌná be lëdná x̱oꞌb amariyo <hesitation> x̱oꞌb ngid <hesitation> lëꞌkga nix x̱oꞌb knu <hesitation> xlaꞌndná isedná ix̱ixkwaꞌnu.